mikil leynd hvílir yfir heimsókn varaforseta Bandaríkjanna hingað til lands á morgun hann sækir málþing í Höfða og verða götur þar lokaðar frá morgni til kvölds hann hittir forsetann forsætisráðherra og utanríkisráðherra meirihluti ríkisstjórnar Boris Johnson á breska þinginu er fallinn í kvöld verða greidd atkvæði um það hvort óskað verði eftir að útgöngu Breta úr Evrópusambandinu verði frestað yfir sextíu þúsund manns á Bahamaeyjum þurfa á mataraðstoð

að halda eftir fellibylinn

sögulegan harmleik þrettán ára drengur handleggsbrotnaði illa eftir að átt hafði verið við afturdekkið á reiðhjóli hans móðir hans segir mikilvægt að ræða við börn um hversu alvarlegar afleiðingar slíkur

geti haft hundrað ár eru liðin frá því að fyrsta flugvélin tók á loft á Íslandi gott kvöld mikill viðbúnaður verður á Keflavíkurflugvelli við Höfða og víðar um höfuðborgina

á morgun vegna komu varaforseta Bandaríkjanna enn er margt á huldu varðandi dagskrá hans á morgun viðbúnaður vegna komu varaforsetans hingað til lands er af áður óþekktri stærðargráðu í gær lentu nokkrar stórar herflugvélar frá bandaríska hernum á Keflavíkurflugvelli meðal annars til að flytja hingað hergögn og mikil leynd hvílir yfir dagskránni lengi var óvíst hvort hitti Guðna t h Jóhannesson forseta en þær fregnir bárust nú undir kvöld að þeir ætli að hittast engar upplýsingar hafa fengist frá ríkislögreglustjóra um

verður háttað á götum borgarinnar þrátt fyrir ítrekaðar

síðdegis fengust þær upplýsingar frá Strætó að Borgartún verður lokað fyrir umferð frá klukkan níu til sautján á morgun í kringum Höfða viðbúnaður þar verður töluvert meiri en fyrir rúmum þrjátíu árum þegar leiðtogar Sovétríkjanna og Bandaríkjanna áttu sögulegan fund á morgun verður málþing um tvíhliða viðskipti Bandaríkjanna og Íslands þar sem Pence og utanríkisráðherra ræða saman það er svona hinn eiginlegi tilgangur ferðarinnar en vonandi gefst okkur tækifæri til að ræða fleira en þetta er hins vegar stutt heimsókn og hann er að reyna að hitta marga

flugvél varaforseta Bandaríkjanna frá Írlandi til Íslands á morgun og heldur síðan áfram

sínum til Bretlands annað kvöld þannig að hann tekur á sig töluverðan krók til að koma við hér eftir málþingið í Höfða eiga Pence og Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra stuttan fund í húsnæði Landhelgisgæslunnar á Keflavíkurflugvelli annað kvöld þegar hún kemur til landsins frá Svíþjóð áhugi erlendra ráðamanna á Íslandi hefur sjaldan verið meiri utanríkisráðherra Bandaríkjanna

og allir forsætisráðherrar Norðurlandanna hafa komið hingað Guðlaugur segir að vel hafi gengið að vekja athygli á Íslandi og málefni norðurslóða séu alltaf sett á oddinn að þetta verði áfram friðsælt svæði sjálfbært svæði ekki bara þegar kemur

á hinum ýmsu málefnum eru vægast sagt umdeildar Guðlaugur segir alþjóðasamskipti byggja á meiru en einstaka mönnum og ríkisstjórnum þær koma og fara það þekkja allir okkar viðhorf og ég hef aldrei verið feiminn að vekja athygli á þeim ef ég mundi koma með þá reglu að ég mundi bara hitta þá stjórnarmálamenn sem eru sammála mér í einu og öllu þá væri ég fyrsti íslenski utanríkisráðherrann sem mundi ekki hitta neinn Tryggvi Aðalbjörnsson fréttamaður er

hversu umfangsmikil er þessi lokun á morgun og má búast við miklum

að setja upp girðingar

hangir eitthvað meira á spýtunni ja það er vitað að norðurslóðir eru

ofarlega í hugum ráðamanna

það er ljóst að norðurslóðir eru

áður en við höldum áfram skulum við skoða hvernig stjórnmálamaður hann heitir fullu nafni Richard Pence og varð sextugur í sumar foreldarar hans eru kaþólskir og á yngri árum gekk hann í

svo kvæði sínu í kross hann gekk í evangelísku kirkjuna og hallaðist

yfir til hægri á pólitíska ásnum segist hafa heillast af skynsamri íhaldsstefnu Ronalds Reagan hjónaband hans og Karen ráðgjafi hans orðaði það þannig að þau séu límd saman pence hefur sagt að hann sitji aldrei að snæðingi einn með annarri konu en eiginkonu sinni eins sæki hann ekki samkomur þar sem áfengi er við hönd án hennar en hvers vegna er hann umdeildur hann er af mörgum talinn afar íhaldssamur raunar lýsir hann sér sjálfur sem kristnum íhaldssömum og repúblikana í þessari röð hann hefur ítrekað stutt lög sem þykja

fjandsamleg í garð hinsegin fólks og hefur sagt að hann trúi ekki þeim meirihluta vísindamanna sem telja að loftslagsbreytingar séu að mestu leyti af manna völdum síðasta árið hefur fjöldi ríkja í Bandaríkjunum hert verulega löggjöf um þungunarrof Guðmundur á næstu árum ja ég vona ekki er það líklegt það er erfitt að segja

varaforsetans því í Kastljósi að loknum fréttum verður rætt við þau Björn Bjarnason fyrrverandi ráðherra og Silju Báru Ómarsdóttur dósent í stjórnmálafræði um heimsóknina og ástæður hennar ríkisstjórn Boris Johnson leiðtoga breska Íhaldsflokksins missti meirihluta sinn í dag þegar einn þingmanna hans gekk til liðs við Frjálslynda demókrata greidd verða atkvæði í kvöld um hvort Bretar óski eftir frestun á útgöngu úr Evrópusambandinu það lá fyrir í upphafi dags að tíðindi væru í vændum á breska þinginu þingmenn íhaldsflokksins sem vilja ekki útgöngu

hittu fyrst Boris Johnson forsætisráðherra en enginn árangur varð af þeim fundi

ásamt Verkamannaflokknum leggja fram tillögu á þinginu um að óska eftir frestun á útgöngu Breta úr Evrópusambandinu til loka janúar mótmælendur gegn útgöngu voru þá

að safnast saman víða um miðborg Lundúna breska þingið kom svo saman laust eftir hádegi eins og áætlað var boris Johnson forsætisráðherra hóf daginn á því að ræða um fund g sjö ríkjanna en þá urðu þau tíðindi að einn þingmanna hans skipti um lið með táknrænum hætti

gekk þarna til liðs við Frjálslynda demókrata

sagði að ríkisstjórnin ynni að skaðlegri útgöngu sem setti líf og lífsviðurværi í hættu umræður um tillöguna um frestun útgöngunnar hófst í þinginu nú á sjötta tímanum og verða greidd atkvæði um hana síðar í kvöld

forsætisráðherrann varar við

sögulegan harmleik talið er að yfir sextíu þúsund manns muni þurfa á matvælaaðstoð að halda eftir illviðrið talsmaður hjá Sameinuðu þjóðunum segir ekki hægt að horfa fram hjá því að fellibyljum sé að fjölga vegna loftslagsbreytinga fellibylurinn Dorian hefur verið nánast fastur yfir nyrstu Bahamaeyjum síðan síðdegis í gær þó að styrkurinn hafi minnkað

en var um níutíu metrar þegar mest var í gær þá er úrkoma mikil og víða

vatn á götum minnst fimm hafa látist en sumir hafa bjargast við illan leik sú aðstoð er væntanleg frá bandarísku strandgæslunni og Sameinuðu þjóðunum upplýsingar þaðan herma að næstum helmingur

grand Bahamas hafi skemmst eða eyðilagst og yfir sextíu þúsund manns þurfi mataraðstoð þetta er fjórða árið í röð sem

myndast á Atlantshafi og þrír þeirra hafa farið yfir Bahamaeyjar

stormurinn á í kvöld að færast í norðvestur og síðan norður eftir austurströnd

vindum í Flórída Georgíu og Suður Karólínu á morgun karlmaður lést í úti á Eyjafirði til móts við Hjalteyri í dag þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Norðurlandi eystra þar segir að tilkynnt hafi verið um slysið um tvö leytið í dag

hafi strax verið kölluð út

skammt frá fór einnig á vettvang maðurinn var fluttur á sjúkrahúsið á

Akureyri þar sem hann var úrskurðaður látinn áfallateymi Rauða krossins var kallað út til aðstoðar fyrir samferðafólk mannsins fjórtán hundruð milljóna króna mistökum hjá byggðasamlaginu Sorpu verður meðal annars mætt með viðbótarlánum stjórn Sorpu ætlar að

láta gera óháða rannsókn á því hvers vegna svo há upphæð var ekki færð inn í áætlun jafngilda þremur

breyta þarf fjárfestingaráætlun Sorpu um einn komma þrjá til fjóra milljarða til samanburðar var velta Sorpu í fyrra um fjórir milljarðar kostnaður við gas og

í Álfsnesi er sex hundruð þrjátíu og sjö milljónum umfram áætlun þar af hundrað áttatíu og sex milljónir í verðbætur og fjögur hundruð fimmtíu og ein milljón vegna breytinga sem þurfti að gera á stöðinni og kostnaður fyrir sjö og nítján milljónir króna vegna tækjabúnaðar í móttökustöð Sorpu var ekki færður inn í fjárfestingaráætlun tvö þúsund og nítján

óheppilegt og nánast algerlega óskiljanlegt að þetta skuli hafa getað gerst við þurfum

að fara í einhvers konar naflaskoðun að bæta hjá okkur verkferla og svo framvegis þannig að þetta geti ekki komið fyrir aftur þetta eru gríðarlegar upphæðir þær koma bara við pyngjuna hjá okkur öllum Reykjavíkurborg er

sveitarfélagið og þetta kemur verst við okkur af því að við þurfum að setja þetta í okkar bækur við verðum skuldugri sem samstæða fyrir vikið við erum ítrekað með svona mál hérna í fanginu og við viljum gjarnan að þetta sé miklu skilvirkara sitjum ekki svona hvað eftir annað með bakreikninga mér finnst það algerlega ólíðandi þessi tala kemur mér á óvart hún er þrír

nú sagt að bragginn væri einsdæmi en þarna kemur í ljós að þarna gleymast þrír braggar þú ert með allt þetta kerfi og að

geti klikkað svona mikið þannig að þetta kallar á rannsókn minnihlutinn í borgarstjórn á ekki fulltrúa í stjórn Sorpu eins og reyndar á við um fleiri stjórnir meirihlutinn er því alfarið ábyrgur fyrir þessum mistökum segir Eyþór við höfum séð

Félagsbústaði og fleira það voru hressilegar framúrkeyrslur þannig að þetta passar alveg inn í það mynstur framkvæmdum eða öðru og þessi framúrkeyrsla er enn ein staðfestingin um óstjórn þrettán ára drengur eftir að hafa dottið af reiðhjóli talið er að einhver hafi losað afturdekk hjólsins móðir drengsins segir mikilvægt að börn geri sér grein fyrir því hversu alvarlegar afleiðingar geta verið af slíkum óleik Kolbeinn Lárus er þrettán ára á fimmtudaginn var hann að hjóla með vinum sínum þegar

afturhjólið datt skyndilega af þannig að Kolbeinn fell af hjólinu og handleggsbrotnaði á tveimur stöðum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

þarf að fara aftur í aðgerð til þess að láta fjarlægja pinnann Þórunn vakti athygli á þessu á Facebook á þessum myndum sést hversu illa brotinn handleggurinn á Kolbeini var vegna mikils álags á Landspítalanum þurfti hann að bíða í tvo daga eftir að komast í aðgerð á

þessa daga sem hann bíður grunur er um að einhver hafi losað afturdekk reiðhjólsins enda var hjólið í góðu standi áður einhverjir stungu upp á því að átt við hjólið og mér datt það ekki í hug mér fannst það bara alveg út í hött að einhver myndi gera svoleiðis en svo kemur í ljós

algengt og þá förum við að skoða hjólið og kemur í ljós að það er ekkert annað sem kemur til greina samkvæmt upplýsingum frá umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu er þetta ekki einsdæmi þá eru dæmi um að skrúfur á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

það getur orðið slys eitthvað sem ekki hægt að laga eldur kviknaði í plaströrum í Kerskála í álveri Rio Tinto í Straumsvík í gærkvöld og komst í útvegg milli Kerskála eitt og tvö engan sakaði og tjónið var óverulegt

og veru plaströr sem brenna sem gerir það að verkum að reykurinn verður mjög svartur og mikill og áberandi svo er stafalogn

sem er nú kannski frekar óvenjulegt hér í Straumsvík og ljósaskipti þannig að þetta er

meira áberandi en annars hefði verið við tökum svona atvik mjög alvarlega og rannsökum þau vel og vandlega en það fór mjög vel þarna í gær og starfsfólk okkar brást hárrétt við í þessum aðstæðum kvikmyndin hvítur hvítur dagur í leikstjórn Hlyns Pálmasonar verður frumsýnd á Íslandi í kvöld myndin var sýnd á kvikmyndahátíðinni í Cannes í vor og hefur fengið lofsamlega dóma þar sem frumsýningargestir eru farnir að streyma í hús já það að koma mikið af góðu fólki í kringum mig

hvað er sérstakt við þessa mynd sérstök en þessi mér fannst ég vera að taka þátt í miklu listaverki frá upphafi

nýjan tón í íslenskri kvikmyndalist

í dag eru hundrað ár frá því fyrsta flugvélin tók á loft á Íslandi þriðja september nítján hundruð og nítján í Vatnsmýri í Reykjavík

verður á landinu á morgun sem og næstu daga enda færist

Einar Örn Jónsson ætlar að bjóða upp á í íþróttafréttum karlalandsliðið í fótbolta kom saman til æfinga í dag fram undan eru tveir leikir gegn Moldóvu og Albaníu í undankeppni

mikil leynd hvílir yfir heimsókn varaforseta Bandaríkjanna hingað til lands á morgun hann sækir málþing í Höfða og verða götur þar lokaðar frá morgni til kvölds hann hittir forsetann forsætisráðherra og utanríkisráðherra meirihluti ríkisstjórnar Boris Johnson á breska þinginu er fallinn í kvöld verða greidd atkvæði um það hvort óskað verði

eftir að útgöngu Breta úr Evrópusambandinu verði frestað yfir sextíu þúsund manns á Bahamaeyjum þurfa á mataraðstoð að halda eftir fellibylinn

sögulegan harmleik þrettán ára drengur handleggsbrotnaði illa eftir að átt hafði verið við afturdekkið á reiðhjóli hans móðir hans segir mikilvægt að ræða við börn um hversu alvarlegar afleiðingar slíkur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

veriði sæl